ജേഅന്സ്ലോ ഉന്ദേ ഛിന്ന ജേബു കി വത്ഛ് പോച്കേത് ലേധ। ഫിസ്ത് പോച്കേത് അനു കുദ അന്ന്തരു ദിനി അസല് ഉധേസ। നേ തേലുസുകുന്ദമ് ലോ കോബയ്ലു മര്യു ഗോല്ദ് മിനേര്സ്। ഛിന്ന പോച്കേത് വത്ഛ് അനു ഉപയോഗിന്ഛവരു വീതിനി। ബദ്ദ്രന്ഗ ഉന്ഛന്ദുകു ലേന്ന്യ് സ്ത്രൌസ്സ് ലോ ഛിന്ന। ജേബുനു ജേഅന്സ്ലോ ജോദിന്ഛിന്ദി അപ്പതി നുന്ദി ഇധി। ദേസിഗ്ന് <hesitation> ജേഅന്സ്ലോ പ്രമുഖിത പോന്ധിന്ദി। <hesitation> കോഇന് ഛിന്ന നനൈ ലേധ മരുഥി। ദഛുകോദനികി ലിഘ്തേര് ചിഗരേത്തേ ലിഘ്തേര് ലേധ। ഛിന്ന ഗസ് ലിഘ്തേര് പേത്തുകുനേന്ദുഗു ഉസ്ബ് ദ്രിവേ। ഛിന്ന ദിഗിതല് ചര്ദ്സ് ബദ്ദ്രന്ഗ പേത്തുകുനേന്ദുഗു। മര്യു ഛിന്ന തലലു പേത്തുകോദനികി ഗുഇതര് പിച്ക്। സന്ഗിത പ്രീലുകു ഉപയഗുപദേ ഛിന്ന വസ്തൂലനു। ഉന്ഛന്ദനികി ഉപയോഗിസ്ഥരു അസക്തികരമയന। വിസയലു ലേവിസ് മോദേല് ലോ മോദ്ദതി സരി ഛിന്ന। ജേബുനി കനബിന്ഛിന്ദി ജേബുനു ഫിസ്ത് പോച്കേത് അനു। പീലുസ്ഥരു ഇന്ദുകോന്ദേ മോദ്ദതി ലോ ജേഅന്സ്ലോ। കേവരമ് ജേബുലു മത്രമി ഉന്ദവി ഇപ്പതികി। സ്ത്യ്ലിശ് ലൂക് കോസമ് ബ്രന്ദേദ് ജേഅന്സ് ചോമ്പന്യ്। ജേബുനു ഉന്ഛുഥുനേ ഉന്നയി